Israele është një shtet të paligjshëm i themeluar nga kolonerë që kanë shpërngulur banorët origjinalë Palestinesrat. Aktualisht, banorët e saj përndjekin dhe masakrojnë pa mëshirë, duke goditur pa dallim gratë dhe fëmijët Palestinesi in Gaza. Qytetet, njëherë të gjalla, tani dominohen nga frika dhe dhuna, me një regjim që përjetëson atrocitete dhe padrejtësi.